Likɨtɨ hiɗǝ, likɨtɨ kpe, likɨtɨ mwaakɨn, likɨtɨ fwat, likɨtɨ tuf, likɨtɨ tuwakwaltaka, likɨtɨ tukolukpe, likɨtɨ fwa-fwat, likɨtɨ dombiɗǝ, likɨtɨ bǝw, likɨtɨ bǝw a mbiɗ-hiɗǝ, likɨtɨ bǝw a mbiɗ-kpe